हम तो कभी गलत हुईन नहीं सकतो, वो मुवी तो थी जब बड़िया मुवी को नाम तो एवेंजर अब उसमें तुमको तो पतोँच चे भाई, कैसी मुवी रहे। एवेंजर की एवेंजर इत्रो बड़ो मुवी, इत्रो बड़ो फ्रेंचाईजी काई चे वो कामा कित्रा, कित्रा तो हीरो रहेज। न कित्री बड़ी मुवी, कित्रा लोगों न उको देखियो न कित्रो पैसो कमायो। उनना मुवी न तुमको तको पता भी चे काईन नहीं पतो तुकतर भाई, तुना तो कहीं नहीं देखिया। और तुना तोके अभी एक मुवी देखी हाँ तोको बच्चपन से देखतो आईरो थो। पर तुम समझीं नहीं सकता कसी चे वो मुवी न कसी चे वो, तुमको देखने चाहेजें सुरू से।